Kén weh ofon ekpin nji eki tōnghe nne se ńyor mfa nyen nne na nji edu ka biji ebha nji nnon kpe eyim eya ye mfone. Ekpin nji edu ka obo obhasi ekpin nji nno edu ka nkim obhasi. ofon ekpin nji nno and kun ofon ekpin nji nno ka mba obhasi. obhasi na akara ekpin nji nnoAbhasi na ayim eyim chen chen akare wud. Ekpin nji nno edu ka obo obhasi chan edu ka obo nne. And ekpin nji obhasi anok akak ka ekpin eja kped ke eringhi nyen owa na nse aji a okped ekpin aji obhasi akara abo nkim aye aye aye aye aye nnon aye nnon aye nno wa kwe okped ejen nnon okped ejen okped omengha eyim omenghe se nji nji ebhi nji nji nno nji nji ebhi nji nji nno abo fene nnon akpik obhasi fene nnon akara abo nkim akpigha. onok okui osi nya kpe ofor okpere omenghe nji oka nod oyim na nji onod oyim orokpo okumi monche nyo ye onok osi nya ofor ebu ntimi obhasi eri a ka biji iba onod okpin ekpin nji nno. Eki chibe ojena nnon obhasi aato a se ojen. ojena ano ojena ojena ojena ojena nse na nyen atak eti ana kui atak eti ane obhasi atak eti. Aki yen se ekpin eja eki nyen ekpin. And nga okwa ano obak nne ka ereh. Nton̄ a se mmon n̄yo ajak ano nyene mmon ńyo mfa n̄yo ajak ebad nji mfa nyene mmon. Ńyo ébi mmon ane n̄yun fene erońg aki chibe aringha se mmon n̄yo nyene mmon nyo ebhi mmon. And weh ka kam ekpin obhasi na ntug-a-ntu obhasi na ejimi obhasi efama ka biji eba. Weh nnon okpin a ano ojak okpina ojak okpina ojak okpina ojak oba menghe se nsi njim ńyi nki ribhe ńyor kpad ogora agȯra agȯre se obhasi mme mbá ka ngún o mme nyim kpe ejum ka kám ejen akád-e-nyen ōmẹ nji ejena áno eba njum onōk eka rim. ka ka ejen-a-akad nse omé nji ajene anó nji ēka joe nji îbi eba joe n̄un̄ onyuk eka rim. Weh nton̄ m mba mme nyiki ndō ka ndip-i-nju ame nchibe ka ndip-i-nju ńyi abon obhasi. Nnon ogȯra anó agȯre áma eri eyim éya ye nfone. Agore obhasi ari ma ye nyim éya ye nfone éreh ma oki yim wun̄ ka ekām ka ekam okord en. Echibe nnon kpe ndip-i-nju nyi na nyi ába ába gȯre ocham obhasi mbi mfa ába na mbi mfa ába gore. And nnon ogora wun āno ogȯra obhasi ogȯra obhasi ogora obhasi obhasi aki yuk agore ama kpe njum nji ibi na enōd éba ekpin eja obhasi aki kpād nji atub. And ye onok omenghe se ekpin eja eri nyene ekpin weh nfone ka mbinghe eya oki menghe ane ngun fene aki menghe. And ekpin eja edú ka eyim mbi ye oyima. ka ekub eja nji weh okuba ane ka ejik eja nji ye ojigha nne chań se ka ekpin nji nga ekpin eri ano ka e

Okam se nne ebán ábi ji nju obhasi akagha ka ekpin eja eje emán mbibi aki chibe okpēd okpēd ntime ochibe oyena ndo ochibe ojena ka ekam nji îbi ebu eri nji ojak oji yi ogbe atū oje ogbe atú njū a oyim okpo ga kpe bagha erik nne ába sum ka okighi ri aka yena afi eyim eba mbi ye onāme na oki ashe ashē ashē ashē ashē atup aruā anóng aru ōmo rua achae āgo aki kpo ntem ofu āba kpo keb anóng akeb na akeb a akeb a akeb a akeb a ebu oka kpimāka etek eja kpe akpimā ka mba na okpi-ngun atabe okpi nchane atup ngo okun bi itime ashē a ashē a ashē a. kpe itime mba obhasi akara áno se ayim etum akare itime abi se akúd aje se akim ati se akim nkún se akim abi gome na asuri ma okakara kún ebu owu okpo gbe okpȯ je ogbe mbi atū mbi ye ochibe osuma ano okám mba ayeba ajak o osuma okame nchane achibe akebha ofu nchen kpe bágha erik aki kebha weh orokpo fon erem ekpin eja ebib ekpin eja eka kpo ojoe nyen ekpin achiba achibe abid ano mmon n̄yo obi and ane ngun okpo obid ano mmon nyo obi kpe edú fań aki bingha kpe nkok na atane ka ebam se Agbor kpe bi eti weh na etane ka ebam̄ se Agbor kpe akime eka orang aki ākáb yen nji ofu abi se Agbor kpe aki nje eron̄ ka okpokoro mbi okakara se Agbor na akune ka jen a weh okún ndō otonghe ngun se ye nyaghe eju. Ekpin eja eka kpo joe okún ekpin eja echibe ntip echi ken mmon n̄yo ari ano nyene mmon áyena ka ekpin eje kpe nwed obhasi ator se ereh na eri ejighim eje eka jo ka mbinghe ereh mbinghe ari aǵo na achort eti-eti mbinghe ri aǵo na obhi mbinghe ari ago na oyua nne ekpin ejiri ke ereh na nne ayina amenghe se n̄yo mmon obhasi so ekpin ejire na eyim ane nne akuna ejen akad atonghe ntem ńyo ejene ano. Ebu ekpin eja ka chan̄ ka nyene-mba nne amo tōna ebu ekpin eja chan̄ ka mba n̄yi obhasi anōde kpe otem abi nse na nyen aki toa se ah oh ken oyen nse na nyen a to a se ah oh menghe se ekpini mmon ányo nob ojena na ye nnon ntem aka nob. eje asik o nji ngún kpo chan̄ ngun ōtor se ei mama mághim erik ejina echin ei papa maghim wun erik ejina echin njene na ye kpe obinghi mmon otor se mmon bak nji kún aki jen ába aki tor se mama nkiba nnon atok ano se nkiba kpād orokpo oyin ye anong ajak ano ekpó fam agȯ aki tak abāk mama mama mama ba yen nji efábe ago se ene se Agbor, oru, tiku ene aji kūn ye mfo āreh ago nkom ke rim aki tor se mme nyim o. Areh ajak mfa nki toe se ojak fan se nkiba so ekpini nne edu ka ōbo obhasi and ekpini nne weh nfone fene erong na ofone ekpin eja onon̄g onóda nji se ejoe. Ówu onoda nji se ejoe ntip echi o ereh ka esám ōbo eja weh onoda nji se ejoe okún o ereh ka esam obo eja wun oyi nnon oki jen na ekpin aji and nnon ojena áno obhasi ńyo amonghe ōsor amonghe nsi aki kpe a oson-a-biji se ńyo n̄yo akám se ye anōda ekpin eje ejoe okún mme nki kare ye osona-biji nki kuri ye akpanghe nki yim ye ajoe son̄-son̄ amenghe oyimi so that abing a nan ane nkun akaba yim ye akpo ken ebu ori nne nyo okun ndo okare nne nyo mbi okun ndo okare ye mbi îbi okun ndo okare ayua ane oki yen fene erong se obhasi aki kpād akād ame aki ka ńsi ka mkpōe aki maghe se eh de weh onōk enók e nchane ka biji ebá ka weh okun ndō okare ane mba abhi weh chóng ane mba abhi fene anóng achibe akun wah a yima etum egbo mfa o abo akin̄ a egbo ka Enugu o ābo aki kin̄ a arua na weh oji kume oji oji oji ebu nnji aki yua ayua atup agō ebu ereh nji ojak abo nta kún ojak abo nta kún oji ju amighe eyima ane akin̄ a agō eri nji akima ābo akim nji eri nji akima ota akim eri nji akima ekād akim āgbo bing nyene ōwa aba se mme nka tum e kpe eji o nnon aki yim ye agō de ayimi ye chan̄ akuna ye akāk ka nju okpokobo chan akún aji kāk ka nju okume chan ayima na na nyen ōwa eri mfa ochibe obing a ejoe nji ofi echora-nchort abing se ei mama jen na nyima mana mmon anye abing ka ōtu okpūd ota otup a nyen owa aki tor se me chang mbak mme chang nnōda mmon eme aji ka eji nji echabe ebu oji ano nwed obing m se ntuma nti nki tuma nti. So ekpin-i-ne nfone na ayimi ekpini nchane enob ye ka biji nfone fene na ayimi ekpini nchane ebib ye ka biji ka weh okún ndó okak eyim mbibi eyim mbibi eki ton̄ wah. ebu okún ndō okāk ka mba n̄yi nno n̄yi obhasi mba n̄yi obhasi erong fene aki ton̄a weh ojen ejen ano ejen akad ōbo obhasi kóm obhasi fene erong aki kura akpanghe aki yima ojoe nyene mmon ka ndip-i-nju ka etek e Bendeghe ka ngun ndima-ndim nnon ojak áno aki tor se ányor afo nyene mmon o ojak ano afo kpe oka fon̄ nti ekpin eja eki yima ojoe ekpatim-i-nne. Nti asik na ereh na ereh jen jen ekpin na eri eyim jen jen nnon onōk ofon ekpin ka biji eba ejimi nji nno. Ejimi nji nno aji eki bui ágbugha ágbugha ojena ekpin na eri ejum ágbugha efid eba m eje ntem ofu atán ka biji éba ágbugha efid ebák ójor ntem ofu atán ka biji éba but ekpin oki ji mfo nne ńyo mfa se mkpi na enōda na ei mmom ńyo akpi afugho de nyanghe mmon ńyo akpi na na jen na etońa ken.